बेरै कोई तरह की स्वास्थ्य समस्या होए सको ए समस्या तिनके नसल उम्र जीवनशैली के आधार पर हो आम स्वास्थ्य संबंधित समस्या एस प्रकार की हो जोशी पाचन ना होए खानाको न पोची मुतान ना आए दाद चिडगांव तिनके त्वचा संबंधित कैंसर मोटापा सांस ना ले जब भाटी जाओ बेरै